من بين المميزات نتاع تكون مشهور أنها الناس تعاملك بـ باحترام وين تروح، <hesitation> وين تروح يعطوك الأولوية ما يخلوكش مثلا تستنى. <hesitation> يعطوك هدايا، <hesitation> يعطوك <hesitation> مثلا، يخلوك تدخل لشي أماكن ما يخلوش الناس <hesitation> العاديين يدخلولهم. لكن الـ ثاني الـ الجانب لي ماشي مليح من تكون مشهور ما تكونش عندك حياة خاصة دايما الناس تـ تدخل في حياتك، تدّخّل في قراراتك. دايما الصحافة تّبع فيك يعني ما يوليش عندك هاذيك الخصوصية لي تكون عند انسان عادي. الناس قاع <hesitation> علابالها واش كاين في حياتك، الناس قاع تدّخل في واش كاين في حياتك و هاذ الشي <hesitation> طبعا يأثر عليك.